वियतनाम मन के खाना बहुते अजीबे गरीब अउ स्वादिष्ट होथे। ओमन के खाना ताजा ताजा सब्जी भात मछरी अउ मांस से बने होथे। सबो स्वाद एक ठन खाना म होथे खट्टा मीठा, नमकीन अउ तीखा सबो एके ठो खाना म होथे। चावल ओमन के हर खाना म मिलथे अउ सूप। अउ नूडल्स ओमन ल बहुते पसंद होथे।